Este per zë, este ra, par ni gacku arrepentir sque, gulá arrepentimiento za, stalas tipos ni nú valna gininu za gacku arrepentir de ni xi benu tratar th buny, o yo que sé o xina benu vivir, gula xina benu actuar, creo que za sunu gan xila ni gunu perdón liga ha pero val gininu, pero siemrpe-siempre pa siupa th tipo de arrepentimiento como tal, ya sea lo mas sencillo gininu, valna gininu chi raw xatu, pues ¡ah! Rniu, chicen bdaw xata, chicuen, doisy mer nia nincha dis naña chi niaua, gulá nú vez za xilani chi rdieu chi rxiñasu mëly chi rniu chicuen za bdie chicuen za per, yo creo que siempre pa siupa th cositas como que, pero queit-queity fuertias di va per xila ni este siempre pa rack buny arrepentir por algo.